Saburi'ra kan tapaki'e wekan tafitofi tura tafasat nibingan trus tasoutura tafibaba ira kan <hesitation> tafibabani ladanin kadara supaya tei wenila amdi tei sebi kabirak tela tela supaya tapakewou nirakan barsi loka to lamina nini sanang trus <hesitation> tafasakpingani'ni tempat fangar bingana tei supaya mancia daratan banin ruma dekon nimanasia barsi daka fanga teila ira damakin tei. Tura saburi tapake tasou'ra supaya watan nini wan dengas bolo tatatagi de mancia de semut itawaun tei, tura <hesitation> kita kita wawaou, mancia de semut kita wawaou, tapi tamatoran karna kita watan nini wawaou. <hesitation>